Mbecha, i giintu gikiega mono nthi gurune nontu ichitumaa muntu agure na athithie mantu jaria jonthe akwenda eena chio. Na ikeeja kuura, muturire kwa muuntu ijugarukaga, na jukeethira i jwa kuthangika, na isa thiina. Iindi buu ti kuuga atirii mbecha ichio itharimu bionthe. Aari kwina muuntu wina mbecha iindi atigwiritwe mbecha itiumba kugura moyo mbecha, itiumba kugura thiiri. Mbecha itiumla kugura weende mbecha i cia kuugukaria weene giakuria na giakunywa na ukare maisha jamathengi lakini ti lasima withire wina mbecha ukare ugwiritue. No withire wina mbecha ugachumbirwa ni aamba ntuku cionthe ni untu bwa mbecha ciaku uugwe utirio wakaru bwega na utiro ukamaama wiigua ukumama toro nuntu matu jaaku jukaara jai oome wikira kwija kwiwa. Buungi nabu kwi muntu withirwa wiina mbecha akeethirawe aturaa uchumburana na antu nuntu bwa mbecha ii chiontheniitumire aikumia. Muntu uu akethira aikarawenka, na ati na antu bangi. Riria akoona thiima, mbecha ii itiumba umuteethia atinu antu barea bangi babuiite kwija kwita ngugi baamutethia mbecha iiji ri kinya muntu akeethirwa aguatura bwega kinya muntu akathithia agatura bwega agakua akaithika ni urongo. Mbecaa. itikua agike noki onthekira ukwenda. Irea munto aina mbecaa. akarekiri Ngai. na akarani ena antubangi bonthe. batee thanie. Ni untu mbecca cionka utina antu. nautina Murungu. utiu umba kuthithia achio. Utino owita nachio. utibu oikuthithiria <hesitation> inoi iiinooiwikie cibitari, inditilasima ikuorie. Mbecca. ticio ikenokia Nthi. niuura kirigiking ikanamusingi jwakugwatira umbakurea nakunyua nawikiranguo nagukarabwega nakurara antuaega. Lakini inyauka ithirawina nyumba inthongiindi. nawinachio. mbecca iii. na nyumba ijiitinathiri umenye utikiowinakio. niumwena muntu ureankea mukeon iuntu utikioai nakio. Mbecca itirete ethiri. mbecca itireta awendo ombecca itiretaa gukiriria kwa utombo indiuka ibanga niabwega mbeca itithuki. Indi ugaicie thiauu Murungu ukuura. na mbeca iiitiutethia. utirewendo ukaonaa. ugakara wenkaaouu. Winambecca iiantu bathuganakia abakuebere utaambeca ukabathingata ni untumbeca itigitumirira munto atina antubangi.